اي عندي حديقة بالبيت ، وازغعا - يعني كل موسم أنا ازغعا وأنا اقلما وارتبا ، فمتعود على هذا الشي - وعندي نباتات كثيغة وعندي ورود كشي عندي بالبيت الحمد لله - يعني الحديقة الي عندي متنفسي تكون بالبيت